ña tanintuva kasi ñuu yu ñaa ku ntivi nùù síoo xina ñu kuyo nu kaja ntisi hara kunte yo aru ni siakiri ra sa´ra kii´n yo uvi ña a ntasa kasimee ra ku yoo ra ña tyi ntata kue yo ñu´u ntata kueyo ra sa´ra tiso yo ña tiso yo síoo ha saa´n ra tani siayo ni ntakiyo ntivi hara kisìayo ra xina ñu ntíaa kaxi yo tyi ntía ka kasi yo sia´ra u´u a yá´a kuíí a a yá´a kua nta kumi yá´a kase kune ra ñaka taru yá´a kua´ra sa´ra sakasu yoa nùù síoo ra kaxi yo tinana kua a tinana soo nùù ñuu ra ña tyo yo´ko rira ñaa sa´ra tani ni sanue yá´a ka ni kasua ra tyayo nùù ko´o ra sa´ra kaxi yoa sii ñaa kaxi yoa si tinana kara sa ña sa´ra tani sinu ni xaxi yoa tyi yavara ra sa´ra ña sa´nta ntivi ha kii yo in sañu lira sa´ra uun kii yo lu nùù ya´a li ña kana nùù tutu kara sa´ra ña kuuyo yaxi´n yaxi´n kuuyo´a nùù síoo ka´ra sa´ra tiso yo ntyikuni mii yo a vasa´ra tavi yo ñaa ntivi ka nùù síoo ha a kaá ko´o li tavi yoa ra kava yoa kava yo na ntasakanuu ntia´ra sa tyikayoa nùù síoo a ntyi kunimeri so ña mi´ra ña tani yu hua in kaá ko´o li koyo ntivi ha´ra sa´ra kava nu kava nu tyayu ii´n ra nta ña ntaa ntakavanu vasoa ra sa ntaa ni saava so síoo ha´ra tyi ni kuu ka´ka ni kura sa´ra sa´nta koyo ña ra sa´ra tyi ya in ituli katyi ña tava tyi ntee ña tyito ña ta´va ni kayuu ista sa´ra ña ntatyikoni ña sa ñaa ntee tu inka sio ya´ña ntaa yua sa tani kisia ña ni ntee ña tyikua kua sa tyikoniña inka sio katura sa kii´n ña tya yu nùù ko´o ra sa´ra kii ña in ña itu´n li ra itu´n ka tyira sa ika tyayu ntíaa nùù ko´o ra sa´sa ixta ra sa´ra ñaa siaisi ña si ixta ra inka tua ta´nii kasi ku ña ku ntivi yúu ha tyi sani yasintua ra ña sa´ni ña nùù ña siaki ntisi kuayu nantukuña ra takua ntivi yúu hara ñaa tyikua ntiu ve´e nbtiu ra sa´ra tyayu ña nta sia´un ña a nta sia´un uvi ña tyo ña ra sa tyomía nu takui ra tani sini yu nu kuuña in nuu va´a tyoa kitiñara kuayu tava iva tuara sa´ra ñaa ta´vi ña ra taru tyinu kuu´ña iini yura ñaa sakuiu istaña ra sanunti sa´va ra koyo ña nùù ko´o ra tyate yu takui ini kara sa´ra tyayu takui visi nua tava na ntikoara sa´sa kui va´a ña te´e ña´ra sakuiña sakuiña ta ni ntia ni kintayu tee ista´ra sa´ra ñaa tyayuña nùù ko´o ra ntakate ista ntakate ra sa´ra ñaa susa tuuni ña nùù síoo sakasue yá´a ra ña kaxiyo a ntikosoe nùù yoso ra sa tava na kukua ntíaa ha tyi tahua tyikua yo ve´e ra sa´ra sa tyikua lu ntíaa kunia tyo sava ña ñaka ra sara tani xaxi yu ntíaa ni xaxi tyi ya ntíaa ha ya ntivi ha yaa sa´a tisontiu ixta ha sasantiu tyi kua ixta ra sa´ra kanatiu s´ee ntiu kana ntiu ña ii´ntiu kana ntiu ña atantiu a naa veluu ntiu a ntakumi na iyaa sintiu ra ika kututuntintiu ntakontontiu ra sa´ra sasantiu ixta ra sa´ra ñaa tyim keaa nùù ko´o ra si ixtantiu sakuatyi so ntiuña ra ña ntusoa ntíaa ra sa´ra sa siasintiu un ntukuntiu lu nta yuva ntukuntiu ra ntitu ñaha ñaku kulantu ka ñaku ntakumi yuku ka hua yaa mañusituntiu ra ñaka ntikuntiu ra sa ntakontontiu isíantiu ra ta´ru yaa ntevixi ra u´u sintiu ntevixi ra sia´sintiu ña´a tanintiu a ruko ra takui li siitukuntiu ra ñaka kuña ntavi hua yaa ñuu ntiu sani yaa tuku ña ku yuvaa tani tiempo savi tiempo ra sa´ra yantua yuva ra sani yuva ña nuu itu´n katyina siara ñaka tukura sa´ña kuantiu ntukuntiu ña mañu situra ñaa taa kisiantiu ra ntatantiu ñu´u ra tisontiu takui ra tani sinintiu ña kiti va´ra ntaa kana ko´lo so nura kitira ra sa´ra ñaa kintiu yuva ha xaxintiu ra intiu sa kava ntiua kava ntiua tava na tyo nua tyo kuíí so´ña ra sa´ra ña ta inuu takua in nu´u va´li ra sa tavatukuntiua ra tyantiu sava tukuara tani sinura sa´ra tani sinu ni satyontua ra ntavantiu ñaa ñu´u kara ñaa sa´ra sa´nta kunintiua ña kunintintiu takui ra tyantiu ña nùù ko´o ra kosontiu ña ii´n nua ra sa´ra ñaka yasintiu ntakuli míaka yaa kuu inka ntayu a nityo ntutyi ni tyo a ni kua nte´e ni kua nikua nahua kumía yaa ra sa´ra ñaka hua kua´a síasintiu